Hidii ndunguu color kui'a annguiniyu koncha yuku ño'í, ña'a ndugu jun arboles jun yuku yununu nguini, alrededor ñuu ka'a, naji ndiken ndi'ó ndugu yii color kui ihá ho color tuku bandera iangui color kui ngará.